Hen yool ga̱yil nna̱, hen kat ma̱nda na̱, nda̱ ma̱na̱a̱n na̱ nda̱ ma̱shaar twot muop hoom sek muop, muop nɗe ya̱shak ko ka mma̱ ga̱la ta, la taa kalu ga̱laa na̱a̱n ga̱ ga̱suu wada̱ ga̱ talɗi mpe hok, a dega̱ fe ga̱ pen ka weel ka lu hok <noise> kuma la ga̱shin la-ga̱shin ma̱nda lap ni mɓet ga̱zoom, muop twoot muop tong maam, muop taɓa kat kapyan nda̱ sek muop ba nda̱ ma̱shaar twoot, kuma ma̱shaar twoot nna̱, nda̱ gajong nɗe nɗa̱a̱n muop ba, la ma̱ya̱a̱l tong da̱ ma̱kat muop, ma̱swo tong da̱ ma̱tek nsek muop, muop lamen ga̱ shie ga̱tsa muop, muop shin shiel nda̱ men ma̱naka̱a̱ muop nda̱ ma̱japna̱a̱n muop nda̱ jap muop ma̱leng ga̱ shak, muop pa̱ jap muop bi de ga̱fe tong niap twoot men ga̱yil nna̱, muop shie men ga̱ jab shie kwal ga̱fe tong ma̱ya̱a̱l ma̱ɓak ma̱n da men ba, tong ma̱ɓak gurum ga̱fier men ba, la ma̱ɓak ma̱ga̱ɓak men ba, gurum gafe la nwul ga̱yil la maga̱, ni maga̱ man ga̱pyak shie muk ba, la ga̱ pyak shie muk lawa Ni la ba̱na ga̱fe ga̱ pyak shie muk la ɓoot ga̱tem pa̱ga̱ ɓuen ga̱na ga̱rang ga̱fe gurum nna̱ zem ga̱, a doka bisikayil ɗega̱ ba yi da̱ga̱ too nshie muk ga̱ɓaar ni ɗega̱ ɓool ni yi, ɗeni ga̱pa̱ zoom yi nga̱ ɗe ga̱ kat yi ga̱ mallak ga̱ muan ntiem, kuma la ma̱shin pa̱na̱, ma̱ɗe tong ma̱kat zoom yi ma̱mallak ma̱ muen ntiem nnie ga̱fe la ma̱ya̱a̱l ma̱pyak shie ma̱naka̱a̱ men nda̱ ma̱nda men ɗin ma̱nɗe pa̱nna̱ mou, bi ga̱ɗe men tong ma̱shi n yi ma̱naka̱a̱ men muop yok ƙaaf muop yok kwaat lunaan, ma̱ya̱a̱l ma̱shie ma̱na bi ga̱ shinmuop bi ɗie ga̱mai, ga̱fe muop ga̱ga̱ niet men nni, ma̱ya̱a̱l zak ma̱nt ɗe tong ma̱shie jap men yinn, maɓak muop ba, la ma̱pyak shie dega̱n yir ɓak, muop la het die dangdung de men, ma̱wok buk da ma̱twoot muop la wok men buk da̱ ma̱twoot, muop la niak ga̱ ap die muop de men, tong ma̱yaal ba, katin ma̱ya̱a̱l, tse muop la kwal ta̱ kuma ma̱shin ni pa̱na̱ har ga ma̱kat ga̱zoom kek muop har muop ga̱ geyok niet men, men zak ma̱nleng tong ma̱lap a ɗoor hok, ɗoor ga̱ɗe men tong malap hok, aka nie ga̱fe dok la ma̱shin ga̱nian nda̱ muop ɗin tong makat ɗoor din tong ma̱ mallak muen ntiem ba, kuma ma̱shin ma̱shin biga̱ɗemen ga̱kwal ga̱ɗe muop Ga̱fe muop ya̱a̱l shie men nni, ku ma binɗe nna̱ a bi ga̱tong pen kek men nda̱ jap men, dok ɗin la ma̱niang ga̱ kelleng muop ɗin tong ma̱shin bi nna̱ pa̱na̱ ba kuma jap men ɗin nong kelleng men ba, jap men ɗin nong mallak ma men, a pa̱na tong ma̱ muen, yi ga̱yil nna̱ ga̱ ɗie muap ga̱fe muop ya̱a̱l shin mmen ɗe jap men ya̱a̱l yi zak muen yi ntien nni ɗe muop tong shieyi ma̱ ga̱ɗe ntiem nda̱ muop, ma̱ ga̱fe muop nɗe ntiem nda̱ muop zak, ɗe muop tong na ɗoor ga̱ɗe muop tong lap yi de men, ma̱n da men la ya̱a̱l, ko la kwal yin la shin nkonglu, tong ga̱kwalnda̱ bi ka ba tong ga̱yool ga mang muan da̱ ga̱ kwan, mɓit hok a ɓit ga̱fe a jabbi ga̱yil ga̱bi ga̱n nɗasa̱na̱ mo̱da jabhi gadok nda ga̱ la ntoo nda̱a̱n ɗias tong ga̱niang ni ba, komi nigu muk kola ken aɗias too kus nda̱ sa̱ tong ga sa̱sa̱ hok, tong ga̱ ni tong raa nsak ba, nnie gafe ni pen ga̱ta̱ wul nni ga̱yil nna̱ dega̱n pen ka ga̱ kuma la wan nie muk ɗin ya̱nɗe gayil ba, tong ma̱ muen ga̱gwo ga̱bi yen daga̱ fe muop ga̱ ga̱yok nkwat, muop ya̱a̱l shie men ga bishieyil muop nin jabbi gape tong pen kek men, naan sa kuma ma̱ɓak muop ba, ma̱nɗe tong ma̱shin bi hok yi, kuma bi ok nɗe tong pen kek men yi, kuma dip bi ga̱la kwal muop nda̱ men, maɓak ba, ma̱shin ni Ko ni la kwal yin hen too mpa̱a̱s hen tong too nnie ga̱fe ni la hen ta̱ ni man bi ga̱sa ta̱ ni kwat yi pa̱na̱, hen taɓa ɓak ni ba. <hesitation> laa taɓa ɓak nda ba kwam taɓa teng ma ƙa ba, komi teng kwam, komi kwan ga̱ tong teng, tong taɓa teng ma ƙa ba, nnie ga̱fe ka a ga̱ma kwam, kuma men, ma̱nɗe tong ma̱tap zoom yi, ma̱lap ɗoor de muop tong ma shin bi ga̱tong pen kek men, komi nian muk komi zem muk ma̱ taɓa ma̱ kat weel ba pe ga̱tong muen men, ma̱sa̱ ma̱ swa, nɗa̱a̱n ɗoor ga̱fe ma̱kat de muop, kuma ma̱shin tyak pya nni, dip pe ga̱tong pyak shie men, ma̱saap pue men ka nie jap, jap kwal ga̱pe muop rwan nkwam men, tong ma̱shin ampani nni, kuma ampani ga̱ɗe men tong ma̱shin yi nni hek manɗe tong ma̱kat ga̱zoom yi sek ndatengnaan nde tong mang wala yi nkek men ma̱nda men dok ɗin la niang ga̱shie men ga̱ɓi nna̱, ma̱ ɗin ma̱nɗe nɗa̱a̱n weel, weel hok kuma ɗin tong nian, aweel hok mnie bishie ga̱pe muop shie men nni, ma̱yong mashaar twool nda̱ ma̱shaar kwap dip tong ma̱rwan yi zak nkwam muop, muop kat tong kelleng nnie ga̱fe nda ga̱kas tong ru nɗa̱a̱n men dega̱n pyan men mou, yil nna̱ a yil gazaam ga̱fe ma̱nda men ya̱a̱l shie muop na, muop horom mmen ga̱shie gatsa, a bi ga̱sa ta̱ ga̱moos wul da̱ twoot nda̱ men tong sa̱ tong swa tyak muk tong pya